Ny tena fahasamihafana mampiavaka ny soavaly amin'ny ampondra dia ny soavaly a avo dia be sady ngeza vatana, miery mandeha; fa ny ampondra kosa ivaiva sady kelikely vatana ary tsy de afaka mandeha malaky.